Injo mampaa'na sabunga, se're, pabbissa lima. Kulle na bersihkang injo limayya. Rua, <hesitation> panrioang. Injo punna nrioki, punna mmake ki sabung, na bersihkang ngase injo batang kalea, mulai battu ri uhu'a, ri rupayya, ri tolia, ri bangkenga, ri limayya, ri batang kalea. Injo to' eanua, esabunga, rie' to' gunanna punna rikulle ki abissa sempe. Injo ri gunakang injo. Sabung. Punna rie' sabung, iya pi njo na haji' tangkasa'na apapayya. Ekulle todo' ripake punna anrioki ebansa capi, ebembe, na eh jarang, iyapa na haji' au' hau' injo jaranga. Emotoro todo' punna ribissai, make tokki sabung. Jari injo sabunga, lohe kegunaanna. Engase nu laripatangkasayya, ammake ngase' ki sabung. Ka punna talarie' sabung, abbansa jaki anrio ulara. Hee injo nikua anrio ulara, anrio ere ji simata ripake. Jari a'rasa to'ji pole kalea. Jari mintodo' intu sabunga parallu ri pake. Ka iyya ngase nu la rikatangsiyya, mulai battu ri lipa' punna ri bissai, esempe, egalasi, <hesitation> poko'na iyya ngase'. Motoro, sapeda, poko'na manna pole bendi iya to' pole rimake. Harus mintoppaki mmake anu, ammake <hesitation> sabung. Injo ngase mi njo kegunaanna sabunga njo. Erie pole njo keguananna sabunga, se're. Eballo punna lampaki sitte cewek a, injo, ammake ki sabung.